בלעכס, מאדה אלתאריח מאדה מוהימה בזאף, היא כתעאונא פפהם אלח’צרה מן ח’לל אלמעאדי, ו כתנדפדאו ביה אלח’טא אללי טחנא פ אלמעאדי, ו כתעאונא לבנאא אלהאויה, ו תחליל אלאח’דאת אלמעקדה אללי טחנא פ אלתאריח, ו אלתאריח הוא מפתח באש נפ’המו ביה אלח’צרה באש כנבנו וחד אלמוסתקבל אחסן, מאשי מאדה בלא מוהם.